Nde puɗɗi-ɗon wontude sehilaaɓe? Mi hammi on janngi inaare wore, tina non ba wala ko hawtata on, mi anndi.